ايش هاي النوعية من الأسئلة ال- المأساوية ال- <noise> ما بتعجبني. وايد بكرهها. إنتوا شلون تحكون هذي الشغلات لكن ما بتمنى عيش يوم بلا شريكي. الله يبارك لي بعمره بزق زوجي. يخلي لي إياه أبداً ما بتمنى إنه إني اعيش ألم فراقه أو أنه ما بيكون موجود.